Onré iho viko ñuxu ndu njuan onduu ndei kuaya ndekete balón yande kuu nate ndekon iña'a, nandute kuu nindate premio de viko ti nio ingayo agosto yu viko ñooxo inka viko kuenda kui nute, yajan ndon ndama kue chan dama yo'o kui ndute ya ndekete balón yandete yate yandekete pelota toro toro yetu, yerma ndekun ndun ndavo ndeke endega ñayuni nditena nayudi ndichi luu, nduchi ndee deporte.